Nikomandy lasopy leguma zany, nefa lasopy fia nindesindreo lahasitao. Da tsy sarotsy gn'ataoko: mba jereo moa hoe ino gny sinoratsinareo amy komandy agny azafady. Indeso miverina da soloy anizay gny lasopy ho haniko tiky fa tsy izy indesinao anaha ty.